Mi chërdu pa ai fantazmi përché secund mi a ezistu pa, ma certe persun-e ënvece a s'ie sögnu e a pensu ch'a i sìu verament e certe volte a i veiu anche, propu anche ën le ca, magara a veiu 'na porta ch'a s'dröu da sula <hesitation> sai pa